واش تبغي تكون عندك مكتبة شخصية فيها كلشي الكتب المكتوبة حتى لدبا ولا معرض فني شخصي فيه جميع اللوحات اللي ترسمات حتى لدبا؟